haiwan sapi. manjanga se kabi haiwan range ne ona range ne bolito si ngone piara. fou. toa yuru se gosa laha ona range ne gahe se ngone maya ona range nao nao ngone maya ngone nao nao ona- ona nao nao ngone <noise> ena ma ma oli waje sapi. kabi se manjanga nao nao madihutu boliti se madihutu sobai ona na jou sapi se kabi se manjanga ma jou sabai ona na duka se rasai te haiwan range ne ona range maku duka se ma jou maya majou wange moi wange moi maku gosa laha maku gosa jang se laha ona range nao nao ma jou ne mote ona na mote ngiti. bolito si ma jou yado sapi hanyato maya sebabu sapi. kabi se manjanga yo gahi rai yo sari ma jou mate mangit- mote ngiti jou na ngiti ona nao nao dadi sapi se manjanga se kabi nao nao jou nanau nanao ona na jou mote hame ngiti sapi sap kabi se manjanga maku naunao ma sebabu maku gosa laha bato maku donau se ma jou sebabu maku gosa laha bato. <noise>